Sifuri, moja, mbili, tatu, ine, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi namoja, kumi nambili, kumi na tatu, kumi naine, kumi natano, kumi nasita, kumi nasaba, kumi nanane, kumi natisa, ishirini, ishirini namoja, ishirini nambii, ishirini natatu, ishirini naine, ishirini natano, ishirini nasita, ishirini nasita, ishirini nasaba, ishirini nane, ishirini na tisa, salasini, salasini namoja, salasini nambili, salasini natatu, salasini naine, salasini natano, salasini nasita, salasini saba, salasini na nane, salasini natisa, arobaini, arobaini namoja, arobaini na mbili, arobaini na tatu, arobaini naine, arobaini natano, arobaini nasita.